अगर हमार दोस्त बाहर रहलें अउर उ हमसे ई समय मिले आवल चाहती, ते हम ओके ढेर सारा गरम कपड़ा और टोपी लेवे के सलाह देब काहे कि ई समय एह बहुत ठंडी पड़त बा। अऊर बिना गरम कपड़ा के <noise> ओकर काम नाहीं चली।